شوف انا لغنى تاعي بريفيري لينحبو انا بزاف هو لغنى الحوزي نحب الحوزي لأنو جزايري و (هيزيتي) أنا نحب لغنى ونحب لعفايس لي يجو معاه ونحب المغنيين تاوعو